Ny resaka trondro indray an, ny trondro an, satria zareo tsy afaka miresaka amin'ny vava sy ohatrohatran'ny olombelona izany an, dia mbola eo ihany ilay resaka "langage corporel". Ilay fomba fihetsika sy anona ohatr'izay. Ohatr'izay no fomba fifandraisany. Ohatra hoe raha misy, raha misy loza mitatao izany an, dia miaraka daholo zareo an, ma- miteny an'ny, ohatra hoe miteny an'ny namany izany, hoe io misy loza.